<noise> Irô Arzantiny ndraiky, irô Arzantiny iô zen̈y nanalo <hesitation> misy lera zen̈y irô nandalo fotoan̈a anisan̈y maro zen̈y olo tsy hita ndraiky, nahodikodiny zen̈y ny resaka tsy fitovian-jon’olombelon̈a ity fo karà izen̈y. <noise> Nanjavona izen̈y irô olo àby iô izen̈y.